Kuweneng ku yet ikyɛng fɛ ba shim itsɛd izɔk adakunom n ate ko, kɛ anɔng awo ki ina kuwenneng ni izɔk ifɛ anet awe ke imoon a net awe ayi ida kyem isɛ yin kusonong kutek ni kutyang ayit iweneng e awo. Ise yɛɛt, ki ida ra kuweneng, tsɛd abining ke amatek ayɔng fi nse yin da nyim inzining. Ngma naba sɛ yin, yin bɛ yin imoon ice, ibɛ yin nyim adakunom, ibɛ yin itek sak n aka nghaan, ibɛ yin, ka kɛ fi ida nayin ni ise kutɔ kuzining. Ki ira yin anɔng ida sot yin tyang. Kuweneng yin da saas ku da sot ikyɛng fɛ kazatse diki tees. Ku da sot kyɛng fɛ banet awe diki tees. Ki ina yin anɔng adakunom iwu ice wu ada kidi te yin mo itek ni weneng e. amatek ni abining ise yɛɛt kutɔ ba ni yet kuzining, ise yet kakyɛ fɛ na bar a na ba tsɛd izɔk adakunom. Akɔne yɔng fi nfɛ ki ida bɔ abining ke ida ra kuweneng ayi, tsɛd anet yɔng fɛ abi imen ice, tsɛ da anet yɔng fɛ ada kem a sok kunanang afidang anɔnge ne fɛ sak kuweneng di sot kyaang. kɛ anet fɛ abi iratek ice ayit iweneng ashim ice wa kyɛk anong e be ni kusot kutyang awo ki ishim isot yin kyaang ma ka nghaan wobok ishim ice ayit iye wan a shim. Afidang isot wu kyɔnte adi shim ice wu anɔng ne kufumung adakunom ki di tees yit mo ki se yɛɛt ni nsot yit kyang na ba runeng na ba ngbareng. Anɔng ne a tonong nse nfe adakunom na ba net awe a zeng azitse na ba di nye itees. Ki sot yin banet fi ba ikyem isonong yin kyaang ni weneng awo, anɔng e sak ke bakak di na ba fɛ kuweneng ti ku fɛ ba re ku yet ikyɛng itees awo. Ide me dong in fɛ ki ida bɔ abining ke ida ra kuweneng na amatek sed anet yɔng abi inyim a dakunom ayit iyɛ wu a yɔng fɛ afidang isot wu kyɔnte a di shim ice wu.